Réh nú tiop clazy de quéez, quéez ni riunzáck rabá cul xlech chiv, ni riuntxe rabá rzim-gëly rakzack rani, ni núgy zy buny riunzack rany queity rú ztaliazdy, antes rtóru raba lani, pát poco a poco bíaz-ny, txi nú quéez ni racktxé cun lech bëiny queity nandia xinazá rackzack ni, per nu’ni cun xquéez-quéez chiv rní raba lany, gulá quesill náre, ra ni riunzack rabá nez ra loh gëx ga, núi vez riunzack raba lany cun lech diz txi cun quéez pétxlech gúhn riunzack raba lany, rá nizy riumbé narée.